साइकिल से हाम्रा लाइफ के कथी जूदल बा हम थीन क्लास मे रहली त हम साइकिल के लागि बहुत रोल बारी त हाम्रा पापा हाम्रा साइकिल किन के लेआड़ेल रसकउल से । आवी टाकला उ साइकिल हाम्रा घरे रखायले बा हम आवी टाकला सोचैसि उ साइकिल से बहुत साल बीटल बा हम आठ क्लास टाकला उ साइकिल से पढे गेल बारी । आठ क्लास के बाद हम चलगेली कलैया पढे कलैया मे इंटरनेशनल इंग्लिश बोर्डिंग स्कूल मे पढली मज से उजान दु बारिश वितल्ख नउ आ दस बहुत निमन से वितल बा । उके बाद उहाबा हमे हाम्रा घर आ स्कूल बहुत लगे रहे उहएके लागि हाम्रा साइकिल जरूरी न परलख आ हमे साइकिल घरे सोरदेले रहली । उ साइकिल मे हाम्रा बहुत याद गर मोमेंट सब बा पल सब बा अवि टाकला बिसरायले न बारी उ चीज सब आवी वी हम जैसी घरे उ साइकिल धोंधा के हकाईसी । टंक मनका तनिचुका ब मगर आवी टाकला ओकर बहुत निमन से रखले बारी ।